مو كل سلالات الكلاب ودية بنفس الطريجة، بعض السلالات مثل البيجل أو اللبراتو عادة تكون ودية واجتماعية، بينما سلالات ثانية مثل بعض الكلاب الحارسة ممكن تكون أكثر حذر، فبيئة الكلاب تعتمد على تربيتها و تجربتها، فالتفاعل الاجتماعي والتدريب يلعبان دور في فهم سلوكه، المهم تعرف شخصية الكلب جبل أن تتعامل معاه.